<hesitation> pues nii rxywni, ni na pues ni cos par ni gycoo’gy pues nany este de que gunu este zietneny este entre ni runzack raba pues sietneeny th par gáckni véh-véh, véh-véh cos ni run raba, pues ni máru nannu, ni nan’zanu núh ni na pues ni na ni rcka raba gýb dywl gy, nii ni máru este rannu chi de rïh’a de dywl gy ah nú pa sth dywl’e ni’ah, tchi rëh ni rchá raba doh-doh ra cos color’y ra tint’e gy rniinu, nii rchá raba lany gy par véh-véh color xtneny nu véh-véh ra form xten ni na, te rhï nii este laygánu, pues rhï ni este, de rhï tchi nu sthï punt xtenny ni ná nday gýb’e, rëyzy cun nday dywl gy de rhë ni pues rzaloo runn- ni na rckyny gún ni pues par gácknee ni gyckwaa nu’.